الأدب متل الفن هو عبارة عن طريقة تخلي الـ الانسان يعبّر على المشاعر نتاعه و يعبّر على أفكاره. تسمالا الواحد مين يقرا الـ <hesitation> سواء شعر و لا نثر، بطريقة أو بأخرى انت راك تقرا على الناس <hesitation> في هاذيك الـ <hesitation> الـ الحقبة التاريخية ولا في هاذيك الـ البلاصة كيفاش يعبرو على أنفسهم، كيفاش يعبرو على مشاعرهم، تسمالا تلقى بلي هاذاك الأدب ينـ ينعكس انعكاس للـ للـ الثقافة و العقلية نتاع الناس لي كتبوه.